Kosede ŋgal otel haltine wala kosede rəŋg kila koso. Deb buut, deb ga wuʃun waaden. Maane, laaʃim moo gurusu ta. Moo gurusu dee den kela. Koso tee guruʃuŋg kuul. Kam koso deb guruʃum kul na, oso pas el koornɟoo woo koolo rek neen ʃaan tə oso poso pəsa wo guruʃuŋg koolo. Lakin moo gurusu raako, gurus mowaade gəda. Dək tə mustaabə gurus mum ba. Tumam taak kam gudurna. Kam ŋgar re taman gurus mom kə oorom na. Wiletə mosoo wo mo laakin laay gurusbu utu naane. Gurus utu tə naŋg mos kaaŋga koso de tabo guruʃuŋg koolo. Woo koso kusaa woo, ʃaantə indi guduru. Woo tindii, <hesitation> ŋgal gal guduru ŋgal gumyiti.